"आत्मविश्वास" शब्द सुन्तिकिल मोर दिमागमे निडरता, दृढता, आत्म-अवस्था, आउ सफलता जैसन अवधारणा अइतियाँ। आत्मविश्वास कहलके अपनामे रहल क्षमता, ज्ञान आउ निर्णयमे दृढ विश्वास रख्ना हे। जब मनैनमे आत्मविश्वास रहता, उ कुइ फेकुन चुनौति ओहके अवसरके रूपमे लेहता आउ डर ओहके जीतके आगे बढता। आत्मविश्वास मनै भरिन आकर्षक बनैता, निर्णय क्षमतामे सुधार लैता, आउ लक्ष्य प्राप्त करना प्रेरणा देहता। मूल आत्मविश्वास आउ अहंकारबीच सन्तुलन रख्ना जरूरी हे। आत्मविश्वास सफलता देहता, जबकि जेदा आत्मविश्वास लैके गलत निर्णय कराइ सिकता।